Ny firenena Britaniky agnisan'ny mampiavaka azy zegny mbôla mandala be ny <hesitation> fomba fahampanjaka zany hoe <hesitation> maraka azy monarchie zegny ary mihinagna dite ny après-midi ary manao sangisangy, <laughs> de zegny koa ma- za- Britaniky koa agnisany firenena araiky mifototra amin'ny fanatanjahantena ohatra hoe amin'ny football, rugby karaha an'iregny ary koa mandala be ny soratra literatiora zegny ny firenena Britaniky.